Computer ni bisingo kwbangma kotor chikon manwi tongo abo bai samung tangwi mano. Aa manwi rok ni bisingo onkha CPU motherboard RAM HDD PSU <hesitation> tei tebo kwbangma chhikon mikon manwi tongo. CPU hinkhe computer ni bokhorok <hesitation> tamo himakhe computer joto kaam o CPU o khai o. RAM khe computer muitu narwknani kaam khai o. HDD hinkhe manwi je jagao computer muitu narwgwui tonijago. PSU poja no computer no dana bagwi fwnangjago. Joto computer o GPU bo fwnangjago. Computer ni cholima no doti doti khai bagwi keybord bai khe swinani kaam khai mano. Monitor khe je kaam khaimani no funukna bagwi thepajago.